La chikop kee re' maas re' pues re' nqaq'or hoj ke ontee nrit'aliim onteera pues reh reh nik'axamaj han reh onteera taqee' taq chikop re' laa la xiik porque ree' reh re' pues talab' rik'isaa riib' talab' rii risik' riwa' re' nrii nirb'an qa'sa taqee' riche'jee riib' risik' qa'sa ruk'uxum qa'sa nra'nam qa'sa mood nrik'wsaam rik'achariik pan laa la wib'al loo' entonces han wahchin laa la chikop ke reh maas rit'aliim reh wach la ak'al loo' re' la xiik'